Chemo rch'ajik jun s-aaq e ruk'kq'ab' kum ke ri ch'aje ri kb'anik kyo'qqaaj neb'ey njeel ri s-aaq ki'yo'qqaj pya'rech ki'ch'na'nik njeel ya taq jroq ki'ch'na'nik njeel kqiit qe jab'oon chi'chrij, kee <hesitation> tkaal ke e <hesitation> kq'osxik k'chi' tkaal ke' ki qitik qitik njeel ri riij rech tel njeel ri tz'iil ksplutnik riij ke' tixa'n ya'chriij rech telik njeel ri jroq tyuq'ik tkaal kyuq'ik tekchi'kyo'qook jun weet chikchi' jabóon chriij junweet chik tyuq'iik te ya saq wu yá ke'el chikchi'chriij ya jroq tch'ajtaj kchi' ya ta ya saqa ya' kelul chriij kyatz'k'chi' taq jroq tyatz'ik kjupxik wu riij ya kjub'nik, kjub'xeel njeel ri ya'chriij, ki'soq'kçhi chuq'iij rech tchiqiik ya jun s-aaq k'chi'jroq tch'aajtjik pur ruk q'ab'aj kyuq'ik na'l kyuq'moj ruk'q'ab'aj i njeel kqiit wu riij ruq ke ruk'q'ab'aj rech e <hesitation> ki'ch'ajtaj k'chi'ri s-aaq ki chiqsjik chu q'iij ya te kchiqik ya utza s-aaq chikchi'jroq tch'jtjik are'k'ri'rb'anik jun ch'aja kb'anik.